<noise> La ku xen tý í’ kieerá’ jná’ dsa jmíi e júu xa my jáá re fáá’ra jö, bii ñóó ty í’ e xa e jmⱥ’ ráá’ ú’náá’ ko juó’ e la ku xen e re nɇ, ty í’ re fáá’ra jö nɇ e xa my jáaá e ku ro’ re jmⱥⱥ rá’ köö ‘ñé, jmáárá’ ñó kiee ú’náá’ e kie’ la’ jmaará’ ‘ño kie’ jia’ kö e la’ ej*ö xin tá e guá’náá’ guóorá’ e jm’aⱥrá’ ko juó’ i kiela’ la kú e kie’ tá kö’ xiro re jíirá’ núu kié’ ú’náá’ jö dse jíirá’ núu kié’ jiá’ kö’ e jö xin tá e guá’náá’ guóoroá’ e kiela’ e jmⱥⱥ rá’ jmó kö’ e kie la’ e re jmⱥⱥrá’ e re jí’ rá’ kuýy e kiela’ e re öörá’ kuýy, e kie la’ e re jnýráá’ laa kie’ ú’náá’ e kie’ e juýyná’ la’ e guá’ná’ guóorá’ la’ jmⱥⱥ rá’ ko juó’ únáá’, la nɇ ba re lɇ e ka iáárá’ my xa jmýy e ka lⱥ kuíi e ka dsoo dsín jná kie ka ñín kiä’na ‘ly iá úu’n i ka la kuiina i ka maa e la’ lɇ jmⱥⱥ e jö ba e dsóo dsín e jmí’ lɇ kó juó’ e jmⱥ’ úu’ dsa mý jáaá kiela’ kie mý kiela’ kie’ xi ro ma re ti jmýy e dse li xen jan jöö úu’ jan, dse gín mý ka kö jy ý lajy mó lajy e ka kuɇɇ ú’ e fa’ mi xen jöö e. e jmⱥ’ ko juó’ ú’ ki fa’ e dsóo’ e fá’ e jia’ re lí fó’ e re jmⱥⱥ la kä kó jí kiee’ i kie’ xen mý kö’ ka gín ka jmóo ko juó’ kié’ ú’ la nɇ lɇ tý í’ e jmóo tá’ my my jö kö’ e fa’ jmá’ ú’ ko juó’, e kie la’ jmⱥⱥ ‘ñee <hesitation> ñée dsa i kö’ ma re ti jmýy e ti kán la’ jia’ ka ú’ la nɇ lɇ e jmóo dsa my jö e re nɇ a jiama’ lɇ la’ my la xa jia’ ká’ í’ my la za jiá’ ka’ júu bii kiee’ dsa re fá’ra jö nɇ bii ga e my la uí’ re nɇ la jy tý í’ jö <noise> re nɇ ma re jmoo dsa ‘ñó a jiama’ jɇɇ dsa e re ngýy dsa kó juó’ ajiama fá’ dsa ee ga re jjmáa tá kiäno o ga re jmá’no tá kiáá, kuu ba e la köö jmýy e dse kí jñíi dsa i jmóo tá re nɇ e kiela’ ba la jyn sún my kö, a jiama xa tý í’ jö e e dse jmⱥ’ ú’ kó juó’ e ma li xa köö dsóó e ma li xen jan xiüü la kú my fá’n ajiam lɇ la’ tú í’ re nɇ kie e Kää kié’ dsa jmⱥⱥ oo ba dsa la xen xiüü e kiela’ lajyn dsa i dsóo’ kiela’ la’ ba lɇ e tý í’ re nɇ a jiama lɇ e la lɇ my jáa bii ga my la uín tý í’ jö bii ga my la ‘nⱥⱥ bii ga como que my la uï’ kiä’ my la uï’ kiä’ ú’ dsa la’ lɇ dse li, my la uï’ náá’ kiä’ náá’ ú’náá’ jia’ma re kú’náá’ jiama’. Kuíi náá’ ú’náá’ jiama’ li bii dsiráá’ e re ngyyrá’ ko juó’ ki la ku ro xiro a e xa kúú, xiro xa kúu ba ‘nɇ’ e dse li juó’ e re ngyy rá’ ko juó’ kié’ dsa re nɇ kie’ la nɇ ba lɇ e my guá re nɇ, la nɇ ba lɇ e my ja yy la nɇ ba lɇ e jiama’, jiama lɇ la lɇ my xa e jö bii <hesitation> bii, bii ué’n júu jö lɇ, bii ii lɇ xé’n la juú jö e jö bii ‘nⱥ’ ú e li líi ga na la jy sun ejö e la lɇ ka nó ka guó dsa mý jáaá e re jmá’na kö’ ú kuro’ e ma e jmpi’ re lɇ re ‘nⱥ’ra e re líi la jy sun ejö ki xen la xen köö dsóo ba xen júu jö e e my guⱥ kieera jö e my guⱥ la kää juyy re fáá’ra ki jiama lɇ la lɇ my jáaá e la nɇ ‘nɇɇ’ lɇ köö dse dsáana e jána juyy kiäa e la lɇ my xa i re la lɇ re nɇ kö’.